Pos la verdá, que m'á surgíu un assuntu emportanti o que estó endispuesta pa quedal. Pue que no quiea de dil peru los sus sentiris tamién sonin emportantis i ai que afiá-lus del dañu.